بالبداية لازم انه تتأكد من انو المكواه الي انت دتسدخدمها نظيفة, و ايضا اي اكو بيها مياه كافية حتى تتكفل انه هي تتبخر اي اي- ال لح تتبخر التيشرت و راح تجيب التيشرت مالتك و انت عندك خيارين اي يا اما تكويها بدون رش المياه او تكويها ويا رش المياه فاني افضل رش المياه لان هذا ينطيها نظافة اكثر.